Ñiiri ndi ɓurmi yiɗde yo coorndi non. Hono mun yaafude defude fuu walaa. Nde cagginɗaa ndiyan fuf faa ɗan waaƴi fuf. A waɗan ley ñeengo oo. Nde ngaɗɗaa hen ñeengo oo faa yarii ndiyan ɗan faa gasii fuf, a ɓaɓan so liɗɗi maa so lanɗan ko njogiiɗaa fuf, ngaɗaa ley hen, uddaa faa ɓooya. Tiloɗaa iirtaa, tirkitaa ɗun fuu ɗun reentoo. So ɗun fuu ɗun reentii fuf. Caggal muuɗun, ndeen woni nde ndottata, ngaɗaa hen neban. Tawan neban nan a defii ɗun.